So tawi mbeɗa yiɗi ɓamde wiisa leydi ndi mi meeɗa yahde, mi yahan to ammbasaad maɓɓe, mi naamnoo ɓe ko fayti e mun. Malla mi yaha e dow enternet, mbeɗe waawi heɓde toon laawol ngol ndewan mi haa mi waawa naamnaade wiisa.